Yo prefieru de viajal unus pocus días a ca mes. Me gusta la idea de tenel huitivas cortas i frecuentis, pa mual d'airis i recargal pilas. D'esta horma, pueu esproral lugaris nuevus en sin tenel d'estal holasteru muchu tiempu, i tamién pueu desfrutal del sonrueu más de continu. Amás, creu que las huitivas cortas son más cenzillas d'entangal i no precisan de tantu tiempu ni tantas perras comu unas vagacionis largas. Me paeci qu'es una horma güena de mantenel el equilibru entri'l trebaju i el vagal.